أول حاجا تمشي لمتجر التطبيقات, جوجل بلاي, وإلا أبل ستور للأيفون, وبعديكا إبحث عن اسم البرنامج في خانات البحث, وقت اللي تلقاه, إنزل عليه, بعدها إنزل على تثبيت التطبيق, بعديكا استنى شويحتى يكتمل التثبيت, ومن بعدها تنجم تحل البرنامج متاعك, على الشاشا الرئيسيا وتنجم تستمتع بالتطبيق متاعك اللي حبيت تنزله.